Kanjao moa ñy momba ñy sakafo Tailandé: Rozy ao tea mihina hena, manakanjao ñy henan'akoho, ñ'enan'aomby, maro ñy karazandraha ketrihindrozy ao, tea mihina raha masirasira rozy mañitsy mamy ro m mafana5, manahakan'izay ñy finanandrozy tamatesy, rozy tea mihina lasopy, vita aminy ñy raha mitiry ñy fangarony, <shushes> manahakan'izay koa, ñy fihinanandrozy somitômy salad'io, salady vita ñy balahazo, aharondrozy aminy ñy fia, henan'aomb.